أحسن قصة قريتها كتاب يتسمى وهي قصة هي قصة سيدنا يوسف ونوصي لعبيد الكل ماذا بيهم يقرواها ويعرفوا فيها برشة حويج اللي اااا هي معناتها حاجة بيها حاجة بيها ياسر.